Nɛ̀ŋjeɛ̀, è siaŋ maŋ jè nɛ̀ŋje siaŋ, e nɛ̀ŋje siaàŋ mìŋ yɛɛ wòò sùà, mùŋ nɔ̀ŋ jììyè nɛ̀ŋje e bù nɔ̀ɔŋ. À kɛ anyùʋŋ nyaŋ bà nyiŋ àŋ jè nɔŋ ja kènaŋ, àŋ jè nɔŋ ja kènaŋ, àŋ jè nɔŋ ja kènaŋ, è wooyà sɛɛ̀iŋ mɔ̀ɛ̀. È siaŋ maŋ ɓɛɛ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ e gbàlà tùwaà maaŋ sìà e bu jɔa, maiŋ yɛɛ jè, e laabuò ɔ̀ɔ̀ bù kuiò, ɔ̀ɔ̀ bù wɛiŋò, maiŋ yɛɛ jè, kɛɛ ja kènaŋ, ja kènaŋ, e siàŋ wèè kɔɔɛ̀, e siàŋ, è nyɛnɛŋ kàìŋ nɛ muŋ fè kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ sɛ̀ìŋ, maŋ nɔ̀ŋ mààŋ nyùùŋ nàŋ yaà siinyɛŋ.